Nin’ rasuun nitaj si re’ ra’ñanj min rininj si ñan rânj nej ‘ngō rininj riñan llube ‘ngō tienda rô’ nī rininj nī si ruhuâj rininj nī unukua kà’ì kwi mân man sī itaj si re’ rā’ñan bé ta ta’nga’ ta bin ‘ ngō hia’aj bbí ni mân man hia’aj bbí nun chuhuâ ‘ngo rasun chuhuâ ‘ngō chukuti lí ‘hiaj nej nìkoj chiní tukuâ nej nī hia’aj bbî ta nī unukua kà’ì kwi kwenta si châ nej si hia’aj bbî nī nī ñan châ nej ‘ngō ñan a’bbi nej nej ‘ngō hia’aj châ nej nîn’ ñan tnachej nej riki ‘ngō nihia sani si ñan bin ruhuâ kùnùkua si ba taaj rasun nun nùkua sanī rûn’ bin ri’ninj hia’aj bbî nī unukuaj nin’inj ba ‘ngō kwej kin ni urruj nej chi’nî tukuâ nej nej taaj ngwiì nī chuhuâ ‘ngō chukutî lij araj nej nī ûta’ nej chi’ní tukuâ nej nī kwej kin ta nī síj ruhuâ kwej kin nî a’bbe aráj sun ninj nnga a’ngô nihia bé ta ta’nga ta bin ngà ko’ngo rasun rumin natsin ta ba taaj natsin unùkuaj man chuhuâ chukûtin nìko’ chi’ní tukuâ nej kwenta châ nej si taj nī ñan nun nùkua taaj nī si ‘hiaaj nej bin araj nej taaj nej rasun ta riki refri kwenta kùnùkua toj kwenta kisi toj cha nej kwenta si taj rumin rininj rumin natsin nī ru’min kwej kin rô’ ’ unùkuaj maan ninj man ninj ruhuâ be’ sé ta ke riki refri ka’anj ninj râ’ katu ninj monùkuaj man ninj che’ nī si sà’ ruhuâ bin nin’inj si nitaj si re’ rà’ñan ninj.